<hesitation> لما نتنقل لبلد جديدا ام <hesitation> ونكون مش عارفة فيها حد وحابة نتعرف على أصدقاء جدد ، <hesitation> ممكن نتعرف على الأصدقاء دو مثلا و انا في الدراسة في الجامعاه. ولو انا ف الشغل ممكن نتعرف على أصدقاء الشغل ونكون معاهم صداقات. <hesitation> لة انا مثلا ساكنة برضو ممكن نتعرف على جيراني ووو نبعتلهم مثلا باقة ورد ونعرفهم على نفسي ونبدا انه يكون في علاقات ما بيني.